kɛndɛ feŋɛ mu nu bɛ jiɛ lɔ anu kuŋkóo, anu kuŋkóo lɔ bée bá. ai nyíɛ bia, aii jumɛɛ bia aii kánáã bia, anu kumbaa anu bɛ jiɔ. Ámu feŋɛ mande bɛ anu yaa a kée andɔ́ kɔiyɛɔ kpɔŋɛ, yaa fɛe lɔɔ kimu lɔɔ kpɔŋ bɛ, a pɛɛ bɛ jiɔ- jiɛ lɔ. Kimu taɔ jumɛɛ bɛ kɛ kpembée anu kpɛɛ bɛ anu bɛ lɔɔ jiɔɔ wa jiɔɔ feŋ mu anua. Á nuĩ naɔ kɛ kaŋma, kɛ anuĩ na wa kaŋma amu anuĩ fiyabɔ fɛɛ nu kii mu lɔɔ anuĩ fiyabɔɛ fɛɛ jiɛ lɔ. Yɔ kimu taɔ kála bɛ, kálaa pɛɛ ai fii wa kɛ jiɔ, pɛɛ a wai abe kuŋ minyɛ ba nu. Kiimu taɔ kánáa bɛ, kánáa a tɔŋ jiɔ feŋ wa kɛ kaŋma feŋ. Komuu feŋ bhii nu nu anu kuŋkóo kɛmu anu bɛ jiɛ lɔ, anu bɛ laŋmaã, amu anu bɛ jiɛ lɔ. Ai bɔ nyíɛ kɛ mɛɛ nu nu ma mu yaa a lɔŋ, feŋ bhii nunu anu bɛ lɔɔ nu. Anu bɛ lɔɔ ji mɛ nuɔ, ya jae a nu la, anuĩ fii jiɔ, a jae anu woa anuĩ na anuĩ tée maã anuĩ na kaŋma, yɔ kimu taɔ faiɛ bɛ, faiɛ a bɛ jiɛ lɔ amu a bɛ kaŋma, a pɛɛ ai fiyabɔ fɛɛ wa jiɛ kimu lɔ ai fiyabɔɛ fɛɛ kaŋma, a wooe ai to kaŋ mu gbi ai táa wa kɛ nu. komu feŋ bée nunu anu ta fiyabɔɛ anu a lɔ tiɛ kaŋ fɛla wa, niɛ kaŋma kɛ jiɛ bɛɛ lɔ. Nu mu kambá a nyia kpanã pɛɛ jiɔ feŋ mu anuã, kɛ anuĩ na wa kɛ kaŋma pɛɛ amu anuĩ wati léŋ ma nu.